Mber bi abɛsen kͻ no, nna dua bi wͻ hͻ a otum kasa kyerɛ nyimpa ma wotsie. Ntsi ber bi, ͻkasaa kyerɛɛ aberantsɛ bi a na nkyɛ ͻwͻ dɛ aberantsɛ no otu dɛm asɛm no a dua no kaa kyerɛɛ no ho anamͻn, nso ͻanngye dua no enndzi ntsi oenntu dɛm anamͻn no. Fitsi hͻ, dua no emmbue n'ano annkasa annkyerɛ nyimpa biara bio, osiandɛ, nna ͻdwen dɛ nyimpa edzi no huambͻ.